ابھی ہمنا کھانا بنانے میں بہت ضروری ہے بولے تو توّا اور ہانڈی۔ اب توّا میں بولے تو <hesitation> یہی ایک آملیٹ انڈے کے اور <hesitation> کچھ فرائی کرنے کا رہتا۔ تو اور کچھ جو اِس تلنے کے رہتا تو اور <hesitation> مچھاں فرائی کرنے کو ہُوا، خوا بھی چکن۔ تلنے کو وے بھی کچھ اور بھی جو بھی ہے وہ تلنے کو زیادہ تر یوز کرتے ہیں۔ اور جو ہانڈی ہے وہ بہت لوگاں بولے تو کھانا بنانے کو اُبلا والا کھانا <hesitation> اومل بنانے کو اور دال بھاجی ہُوا۔ اور کچھ کچھ ہُوا وہ سب ہانڈی میں آنے والا۔ <hesitation> اور زیادہ تر لوگ چائے کو بھی ہانڈی پہ یوز کرتے اور توّا جو ہے دیکھو، توّا اور ہانڈی کا الگ الگ کھانا بناتے ٹائم ہمنا یوز کرتے ہیں۔ ہانڈی کا الگ الگ کام ہے، وہ الگ الگ۔ اور دیکھا جائے تو ہمنا بہت سارے طریقے ہیں، کس طرح کا توّا بھی نہیں، بہت سارے توّے ہیں۔